Ok, pakaian yang sa sering pake kalo lagi santai di lagi santai di- kost to, lagi di kost tu sa sering pake kaya boxer, apa celana-celana santai aja di kost. Kalo macam ke kampus begitu, itu sa selalu apa apa- pake pakaian-pakaian kaya, sa terpengaruh dari ini gaya-gaya pakaiannya siapa ras muhammad begitu. trus sa ni kaya sedikit aliran-aliran reggae juga to! Jadi, sa kaya suka-suka reggae, jadi pakaian-pakaian reggae tu memang sa paling suka, kaya style-style reggae begitulah. Sa trus kalo mo kemana pun e, sa kira mo kemana pun, mungkin ke gereja, sa juga anak yang mungkin dong lihat kaya, maksudnya ini ke gereja ko pake pakaian apa? terserah! Sa mo pake pakaian apa ka, bukan kam punya urusan. Jadi, sa tetap bawa sa pu gaya itu. Jadi, mo sa pake pakaian yang mungkin warna-warni dalam gereja tidak perduli. Lebih sa pu stylenya lebih ke reggae begitu. Jadi simpel-simpel tapi bikin orang macam <laughs> kepo, maksudnya anak macam kenapa begitu. Nah trus kalo ke kampus, sama saja sa rasa. Sa kalo ke kampus juga, gaya simpel saja lebih ke ya aktivis lah. Gaya-gaya aktivis begitu. <laughs> gaya orang-orang pendemo-pendemo lah, gaya simpel tapi brutal. Trus kemana lagi e? Kalo ke acara teman-teman mungkin mereka agak paksa saya untuk bergaya yang lebih-lebih begitu. Tapi sa karna kurang cocok tetap pertahankan sa punya gaya yang sederhana trus jatuhnya ke arah style reggae begitu <noise> itu saja sih. Sa tidak mau rubah-rubah sa pu gaya aja. Pakaian yang mungkin kalo warna kesukaan dari sa pakaian e, mungkin sa suka sering pake baju-baju <hesitation> apa baju-baju reggae apa baju-baju rasta itu, merah kuning ijo begitu, sa suka-suka pake itu. Nah mungkin sepatu, kaya sepatu-sepatu biasalah. Celana, celana suka sa paling suka tu celana-celana jeans, sa paling suka skali. Celana-celana jeans trus ada robek-robeknya begitu. <hesitation> itu saja. Trus kalo topi topi-, sa suka pake topi-topi ya jadul-jadul begitu sudah. Topi-topi revolusi lah, yang kaya siapa e? Ernestio 'che' guevara pake-pake begitu. Trus, tapi yang ngga ada bintangnya, yang topi-topi biasa aja. Sa kira begitu saja.